Smoothie! Na koa hoe jus de fruits angamba gny mahalaza anazy amy gny teny frantsay fa amy teny gasy izy tsy de misy loatsy. Araky ze agnarany zay manko, ranom-boakazo maromaro gn'ampidiry agnatiny ao zany afangaro ao aby, afangaro ampidiry agnaty rano da igny amizay konzelena, mety hasiasia voandraha io, voana- voankazo, ohatsy hoe potipotina raisain na raha manahaky anizay tsy fatako aby mihina raha ty ho da. Da zay gny fomba azahoana anazy! Atao avao ze hampanara anazy agnaty frizidera na konzelatera da mahazo smoothie hanao.